Na aktey yomen zin yibre'ya' naya tak, nzose nrio re tamen na ndaxa tij'na, tiz re xudmen, re xmamen, tij nketexa'na, na aktey zekon yib'reya ze tayal nimen loxa'na, thiba ndonimen o tiz ta ryome'na thanmen xinmen, ze kon yib'tare namas ndodis numen or po nketemen naxomod ncha'nor iz zibor yan'na ko jwan'reta todis numen or ze jwa'n ya ze na aktey.